Taxa chini mi na oku kudí, ta nrokoi ta kuchí tikuii ta hú konrui kudi tichí dó ta ngu nru vili ta hú kudí, chín tikuii ja.